Miàŋ nɛ̀ɛŋ manaŋ wa, yàwi dàwium nyàŋ e ɓulà maŋ di, manaŋ ka nɔ̀ŋ nyuùŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛɛnɛŋ, manaŋ ka nyɛ̀lɛ̀ saaŋ, manaŋ ka kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ motò, mìŋ manaŋ anyùùŋ àŋ hnàŋ wèè aim dàwè wèè kpùùmaŋ kaiŋ fè. Manaŋ Dayà weim fè nɛɛnɛŋ, jeim dimàŋ liiìm ɓulo yàwi dàwiim nyàŋ